Ny finday de fitaovana kely anak'iray ifandraisana. Mety oe misy zavatra hasa azo atao aminy ihany koa fa ny tena ampiasana azy de ifampiantsoana, olona mifanalavitra no mampiasa finday misy <hesitation> afaka kitihana ary misy afaka ijerevana izay zavatra rehetra nosoratana ny tel- ny finday.